Tsy dia mampiasa feo loatra ny alika rehefa hifampiresaka, fa ny fihetsiky ny <hesitation> vatany ary ny fifanorokorohana, ireo no tena singa manandanja amin'ny fifampiresahan'ny alika. Maro ireo fomba ifampiresahan'ny alika, Ohatra, amin'ny alàlan'ny phéromone, <hesitation> ny tsiranoka avoakany amin'ny glandula, <hesitation> ny fivovozana, ny taraina, ny mikonainaina, ny mingerongerona sy ny sisa